Ñaan najín nako purirëţ pëmee desëteŋ nul ndah ukoowí nënkambí wí fáan <noise> mëmpurir pëmel wul nţari. Kon nak ñaan purir pëdoolan desëteŋ nul. Desëteŋ cína dí nasiyën baţí. <noise>